<noise> tↄ ite-ki te akabu a yɛt a-nkyↄnrↄk fi in bi tsɛng fi in tes yit ina na nasa, ayɛt akabu ni ibon, ni nyon a ikyɛng ↄng fi ngↄn sak ide na yɛt ari dai. Ki ngↄn te akabu, imi di kyɛ akabu da bi tsɛng, nek akyɛ fi in fɛ anↄng ɛ? Itsɛng akabu, ngↄn ki ite k aba bu, da kaka nesek nayak. Da kaka kuzik ka da bɛ bakat ni faam ngↄn, kada ka ren ngↄn ne fi kaka nesek nayak. Ki wuruk ki rasak-ka rasak ngↄn wuruk ki wuruk a matse, iti nbu nↄ ayɛt ari kɛ ka da di, kada bɛ ni feng kada bɛ ni feng ni ngↄn ka da yisik nek ngↄn ne ku nesek kuyak, ngↄn ne fi ku sak ami di mɛ ni ngↄn ada bv ada shan na kafa kakan kɛ akak zɛɛt ane amatse ke akpatang ke anet yↄng fɛ ba wu kuren ma ba abɛ a bɛ nↄ ayɛt ari, ada kushan ni kuren ne nek akyɛ? Ba tsɛng wu, baa da ren ma ba, ba ngↄn ne ku nesek kuyak ba, ba kuma ada ren a zeng na ri me ba a ren fok ibɛ ki kak zɛɛt. Mok anↄng fɛ akabu di bɛ mo mi itsɛng ↄng. a da aka ro ni kuren, ama mi fi in ku sak, in ku nesek kuyak ada bɛ na di shan na kafa kakan in di karↄ itsɛng akabu yↄng. Ifɛ faa, da tun ibon ni tsi ni ku nesek, ni ku rosom na gam. Da fi bɛ, ke ini bi ni bↄ kuyak na yɛt ari ayi ni ku sak e iku nesek ashi, iku nesek kuyak, ibon nↄng di ki me ni ngↄn. Ida te tsɛng ni ngↄn ko ifok kutↄ ngↄn akyɛ ida di kɛ ibɛ bakat na fam ibon nↄng, id aka kus, nek akyɛ? Aren ngↄn ku nesek kuyak. A da bi ngbang iyit ba, ki shim iyit ma, da yit iyɛ kyↄn azↄng. di ku nↄk kuyak, di ku nↄk ashi, a da foos kutↄ ngↄn fi kuyes ada bɛs ni fam ngↄn, itsɛng ifu yↄng. Ke akak bɛ a shim ayit iye, ba ise ni dun ba, ibon ↄng ba da nyeseng ba, ida teng ni tseng wɛrɛng. da woso di kuus ni tsi ba ida bɛ ni faam ngↄn ba nek ba ida ren ba. Ba ngↄn ku nↄk ashi ba, ba iku nesek kuyak ba, ba ku nesek ikyɛng kak ba, so ba da ka ren ngↄn ba mok anↄng. In di tsɛng ifi ibon nↄg ba. Nek kɛ a fok kutↄ ngↄn kyɛk, ad aka kuus, ngↄnↄg fi imi mɛ ni wu, iku nesek ikyɛng iya. Itsɛng ifi ibon nↄng. In da tin bɛt akyɛ ba yɛ? Nkyↄrↄk ↄng fi in sas yit na nasa yↄng anↄng. Koa lade yong ana, ki ngↄn te a lede, kpaf anↄng kamang yadda fi in tsin di cɛɛt kucɛɛt a-ibon. Ngↄn sake lede, ngↄn be na lede ngↄn, iku te ni dun, iku nasek nayak e nↄng, niku nesek nayak e nↄng, ni kuyes iyerek wu, na foos kutↄ ngↄn kpaf ki bon e nↄng, di fi bisik, ki ngↄn bisik a lede tseng, ke bɛ, ayↄng ada tong ada kuus. Ki got aze ad aka kuus, ki got aze adaka kuus anↄng kpaf ibon e nↄng. Itsɛng ifu yↄng nek ashin ni ku nↄk ikyɛng nay a ara kɛ kak tsin bɛ kuro. Akak zɛɛt fɛ ba aku ren ba, ba aren kutↄ wu ma ba, ada bɛ ba ko ku yes, ku yes baa da bɛ ba se na teng da teng ibↄrↄng iro me kafin ni yit ama ngↄn yↄng fɛ ami di mɛ ni ngↄn, itsɛng wu mi risa ibɛ ni rↄm ngↄn a ren kaakyɛ ngↄn ada bɛ ikyɛng-kyɛng wu da wat iyit iwu kyɛk. ki shim di te kudan, ke da nyene anɛ duk idↄng kyɛk ifↄↄn. in di nkyↄrↄk ↄng in bi tsɛng na ni rↄm na. Nkyↄrↄk ntaat ↄng imi-imi rak in fɛ gↄng. <noise>